Igga keɓa higooɓe ɓe ɗuuɗa, ko kawrata himɓeeji e innde higooɓe, himɓeeji ɗi maagantaama, ɗi ɓeydataama, sai ni ɗi ubstee, sai ni ɗi ñaamane, saeni ɗi cuuɗee. Igga keɓa higooɓe maa seɗɗa, seɗɗa ɓe ɗuuɗa, nafay ɓe maa.